الجیریا دی سنسکرتی عرب، بربر، ترکی اتے فرانسیسی پرابھاواں دا اک ویبھِن شناخت ہے۔ جس وچ پریوارک اکائی اتے کندری <hesitation> بھومیکا میں نبھاؤندا ہے۔ مکھ پہلو وچ فرانسیسی دے نال عربی اتے تمازیغیت اسلام دا پرمکھ ترم عید الفطر اتے عید الاضحی ورگے ریت رواج اتے چھٹیاں نوں آکار دیندا ہے۔ اتے سنگیت دی اک امیر پرمپرہ خاص کرکے انتراشٹری پدھر تے مانتا پراپت شیلی شامل ہے۔ پرہونچاری دی بہت قدر کیتی جان دی ہے۔ جس نال سماجی ریتیاں رواجاں جی میں کُھلّی شبھ کامناں، توہفے دینے اتے چائے سانجھ کرن دی پیاری پرمپرہ دوارہ پرگٹ کیتا جاندا ہے۔